A gn'ame bisiklety, misy e pneu da misy e chaine, da misy e gidon da misy sezany moa zany, lasely, io zany samy magnan'asagn'aby io, magnano akoa e pneu moa zany, raha ohatra ka vaky e pneu-gnao da sy afaky hiodigny mihinsy sy afaky hande na hikisaky mihinsy anao, magnano akoa ity <hesitation> chaine ty zany, igny zany e magnampy anao ahodignanao amin'alalagn' <hesitation> ny tomboka igny de igny e magnampy e pneu miodigny hig- hirosoanao de lasely moa zany igny fidoboa.